الأدب هو <hesitation> الماضي متاع الشعوب، الحاضر متاعهم والمستقبل متاعهم، أنت الوقت اللي تعرف كيفاش تتعامل بتربيه وكيفاش <hesitation> تتصرف مع اللي أكبر منك، ثاني كيفاش تتصرف مع اللي أصغر منك، كيفاش <hesitation> تتكلم، كيفاش تجاوب، الحاجات هاذيا هي تواصل ما بين العباد، باش نعرفو نتواصلو مع بعضنا، كيفاش نتعاملو مع بعضنا، والإنسان اللي ما يتواصلش كيفاش حتى يعيش.